لو كان بإمكاني العوده بالزمن إلى أي وقت في التاريخ كنت راح نرجع الى زمن الصحابه رضوان الله عليهم لأنهم كان الوقت هذاك وقت جميل جميل جدا، كان في قوه إزدهار الإسلام، كانت هناك المصداقيه و القوه و الصلابه و العزم و الدقه و الحب و الإخلاص، كل شيء كان متوفر.